Nainy kaa ronyo tan mesa pan <noise> kima sen na ka kakaa varik rom, sen na ka nating fasiru ror mes mangai tan mesa pan <hesitation> nainy tsuam tsun. <noise> mas kamiron nainy tsuam nainy ferera rom fiisen men fo mes mangai ge nyi pin rom tan guei tovei, nainy nyi nai ferera rom, <noise> nyi nat busem tsunia. Mina fuan ferera rom. Mi te vegiau bus, ai rangat bus non tan asangan tsuam, ai te, nyi te rangats ya tan asangan tsunia mi te vegiau sisio. Kat vavis rom fo vegiau ge gima rof ge vegiau rof, mi sisio vavis rom tan saf sisio na mi komain sisio rom tsunia. Mi kakaa rom mi te enjoi vavis papara rom, nai mi ferera rom, ai tovei mi nat bus rom ai nyi na <hesitation> poroman tsonyo ge ainyi tovei a fren tsonyo. Mi stat bus rom tan ka kat bus poroman tan nainy tovei, ai tsun.